<noise> Fu san bɔta ti fu bisɛ <hesitation> sɛla gu ti nɛra da nyaŋɛ kɛ nyɛ fu lɔkɔ ti fu dikɛ iŋɛ fu nasaa lɔgerɔ wa puan ti ba yi'ira ti password la <noise> di nari mɛ ti fu dikɛ password ti ba yi'ira di solemiine puan se'ere n tari paŋa iŋɛ ti nɛra san pugum ti'isera a kan nyaŋɛ ti'isɛ baŋɛ fum dikɛ sɛla iŋɛ la, se'ere wan basɛ ti a da nyaŋɛ kɛ nyɛ lɔgesi'a n ka de a nyɛ, lɔgesi'a n de fum ma'a nyɛta lɔgerɔ, ti fu san ka bo a duma yɔ'ɔ ti a kan nyaŋɛ kɛ nyɛ. Fu nari fu dikɛ la <hesitation> numbers duma, dikɛ letter duma, dikɛ yɛla asi'a boi mɛ ti ba yi'ira special characters ba ni golum golum, giɛ taaba, gee fu me nari ti fu baŋɛ suŋa ti fu da tamɛ fu password wa ti fu iŋɛ wa.